ପ୍ରାଚିନ୍ନା ବାନିଜ୍ଜିଯୋ ଇତ୍ଯାସ ଏବଂଗ ବେଡୂଇନ ବରଂପରାର ମିଶ୍ରନନର ରେ ଇସ୍ଲାମ ରେ ସାଉଧିଯାରାବର ସଂସ୍କୃତି ଗଫରଭାବର ହୈ। ଇସ୍ଲାମ ରେ ସମାଜ ଉପରେ ଯହର ବ୍ଯାପକ ପ୍ରଭାବର ହୈ। ଯହାଁ ଏକ ରଖ୍ଯାନ ଅସିଲ ସଂସ୍କୃତି ଜହାଂ ସମାଜ ପରତୀ ଆତିତ୍ଯୋଂ ଵିଶୁସସ୍ତା ଏବଂଗ କରତେ ବ୍ଯାପର ଗୁରୁତ୍ତ ଦେତେ ହୈଂ।